waan malimua innama durr ijjed, ijolee aninn somsiit ann hinchakaasiin won aninn itoo ijolee lafa kakasaa malishin lafaa kakaat sirbisisee, maal isshin danfitee naafishiian hood.malsuun hark dirirfedaa edeeni chapsedaa edeeni, duub malsun kafeno naff kasaa baat malkan tatesisaa aksun anchakassit.